बुधवार क दिन हफ्ता क बीच क दिन होलु। <noise> यो दिन म मन म बैलेंस और संतुलन बनाणु होलु। अक्सर बुधवार म ऑफिस या स्कूल म चीज़न हल्की होली। यो दिन पढ़ाई या नए <noise> प्रोजेक्ट शुरू करणा म सही होलु। बुध क दिन म अक्सर ग्रीन रंग क कपड़ा भी पसंद करदु।